نعم، الفن يمكن أن يحسن من المجتمع بعدة طرق <hesitation> يعكس الفن ثقافات وتقاليد مختلفة، يشجع الفن الناس على التفكير بشكل أعمق حول القضايا الاجتماعية والسياسية، كمان يحفز الفن الإبداع ويساعد في تطوير مهارات جديدة، كمان يمكن أن تجمع الفعاليات الفنية في بناء المجتمع، مما يعزز الروابط الاجتماعية والشعور بالانتماء.